Gɨrojiiya nammi chuuman wi, gɨnno, gɨnno, gʊn chuumən wi, nən diya kanta a yola, karə gʊn tiya namtə wi, nən yɨgii nən jəga wʊrang, hangʊ kən kawʊr, bwa <hesitation> gani kɨngrii, n'bwar, kən ti hangʊ a jʊgʊrəng mʊmʊwi gaiyəng, me rə nyəngkə ba yaʊwe, gərəng me rə nyəngkə mʊ bən yar gərəng, ə chuuwe niki, bə faʊ go gə məbran məni merə nyəngkə ba yaʊwe gərəng, gən nam gɨroji chuuwi, n'chuu rə kəmta miyʊ, me swimən- swi, n'kəmta miyuwa chuu, mənni kang ka miyəng a məbra be.